כּנפצל יכון ענדכ אלטחי אלשחסי דיאלך, חית אלמכלה כתא׳ת׳ר בזאף עלא אלמזח ואלצחה דיאלך, אלטחי אלשחסי יקדר יכּד׳ז ליא אלאכל אלסח ואללד׳יז לי נבغي כל יום בלא מא נתעב ולא נציג אלווקת פהמطبח, חתא נקדר נאג׳רב ועספאת ג׳דידה ומוחתלפה בלא מןחתאג יכון חכיר פטבח, <hesitation> אמה סאיק אלשחסי רא מוהם חצ׳א פתנקלות ולקין כיע׳בני נכון מסתקל ונתעלם נסווק לראסי.